Nduuka ta luchi xi'ini jiaa inxi ja ka comprenderxi inxi menxi inxi kuee horre nuukoóxi te ka'andoxi tniu'uxi nanxeé nanixi te xe maverxi colaxi o kuuña'andoxi in nombre tiuku ka'ado nombrexi vaa du'ua ku kolaxi tiuku o ki'indo xiinundo kua'a te xiinuxi tiuku kiido daadi'ikindo ndi'ixi daadi'ikixi tiuku ada'aña ka'an porque atiu ku'ana atiuu ñaánina pero taja luchi jiaa ku ñaanina tiuku luchi jiaa te capitán xa'ana te va'axixi o xino ko xiinundo tna'aniixi xiinu jiaa ku ja kuuxi te menxi xe entender menxi'inxi ka'axi ingaxi te ka'axi ingaxi te kua'axi'inxi jiaa ku jiaa.